Na urah eftu wajum kachen gachur deni, doh huwa onbedo feda dum awandu mahol, toh dum nani kachen gachur deni dum futdansi huwa dum dohina.